Sa na re ra beñ rsagru lsone ruí ra partid steñ basquet re lo canch nubuelt <hesitation> llel de las siete riet ra biñi ri tsit gal cor pues nu ra beñ rietsa ra o desde llic rolis rashi ruirashi shilo riit rashi lla de roc pues ruñ rhuirashi don chunic ri it bronc ru lla de roc larashi ruñ selecionar ra biñi par risit ste ra caro chic roc larashi ri hui ish o na lo tel huia nusa- nusa ra beñ purr- pur partid basquet ish ruirashi nusarashi rui ra futbol peru nic casi casi sheta pa mertis nu si ra beiñ rshilo nic basquet por ni cashi rooli riit ra be ra beñne sola deportga nac ni primer ni benberashi re chic pues nic pur nic ish rsalorashi callit rsalorashi casag lsone chic asta na ish pur nic rshilorashi sa ish re nu tiop choon tiop choon pa ra beiñ ni rine ra biñi lla ra biñi ni riit re srenga ra caro srenga ra lleich o nu buelt sa chine riit rashi re rac te torneu beche china rac loni re chic pues roc <hesitation> bal li ra equip ralo ra caro riet chic deeb lo canch <hesitation> rcha ra beñ ish rui shilo riit ra beñ re pues to roc va callac rashi mod sic mod sic emocionar por si shilo rsiú rashi desde caro rsiú rashi Chic sic ish to bacalluñ ra shi apoyar ra beñ ra biñi den guñra gaan sana ish rarashi antes chisit rashi ri- lat ni ried rashi lo re lo canch <hesitation> nu pate te biñi ni rlú rashi nic rni shilo nac rate cos ra ra cos reglas re rashi ranic den den ganrashi sén ten nac guñrashi cometer ra cos falt roc den guñrashi te guej sac sana nubuelt sa rac te ra accident loga per na roc sa lo ra torneuga ba sua pa ra doctor roc ni ruñ atender ra biñi baloshte gac rashi shinic lla de ba sheta pues sesatis guej ta chilone ish saca na ra nubuelt ra biñi va nu pa ra biñi ni sheta rac ra llevar galcor nic cat china rchag lo sarashi lo te ra partid roc nac ni rsu ra lo rac ra lo cos rac ish nubuelt ta sa rcuarashi rdilrashi saca na cashi ni bione ste lleich re <hesitation> te staad ra biñi equip contrari nic bisech sac si bueno beiñ shi bur biñi por si bdiqui te ra biñi re lla cor roc biu staad biñiga blana gölga lla gal cor roc bsalorashi ca diíl por si nic nu ra beñ sheta rac guant ish gol cor pues saca. Saca na por nic gal nac <hesitation> important ganbeñ shilo riitbeñ con shilo gacbeñ comportar roc sa chic ish pues bein rashi descalificar rop te ra equip por beñrashi comensar cos llal rcuaga chic pues cat te tovi ba biseñrashi final ish col luit luit srein ra equip cua primer lugar con segund ra nic brira <hesitation> te lad ish cat te rashi va bisalrashi par kiechne lla de roc sobre preim ish nu ra biñi rca ra meil nu lla cor nu sa ra beiñ ni ruñ agregar chen ru rdei ra schen meil ish ten kia ra biñiga o nu sarashi <hesitation> rsu chiib nic <hesitation> par ra biñi ish par guarashi o par gap rashi roc sobre meil ish nic <hesitation> ra- ra biñi ish nubuelt rca ra asta cuarent cuarenta mil roc nes nes mish roc nac ni rdeirashi stal ru meil sa na sa ra lleich re ra lleich beche sic de quince pa bajo de quince de quince mil roc rcarashi pa leñeit con lla de segund lugar te diez lla cor tercer lugar te ocho pet cor sic ish ruñrashi repartir entre larashi dep equip con entrenador larashi rca rolga ruñrashi meil par larashi o na nusa rashi rseeb ra chic pues ra nic riíra sin shisa.